ס'איז דא די-קעף קאפי און געהעריגע קאפי וואס דאס איז א חילוק איינס האט מער קאפין און איינס ווייניגער. און נאכדעם איז דא <hesitation> פרענטש ווענילא, און קארעמעל קאפי, ס'איז דא אסאך מיני קאפי בונדלעך. <noise>